जर्मनी ऊ मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद विशाल देश तौ दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र निच। हदौचु चार मुख्य मौसम निच वसंत, ग्रीष्म, शरद, और शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं, सर्दियाँ दिसंबर से फरवरी तंग निच, तापमान आमतौर पर जीरोस नीचे निज, दवा जनवरीऔ माइनस दो डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। वसंत, मार्च स मई तंग निच, तापमान धीरे धीरे बढ़ेच, दो पेड़ पौधे हरेभरे हाचिद। ग्रीष्म जून स अगस्त तंग निज, दवा तापमान हाचिद दौ वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान बाईस डिग्री सेलसियस तक पहुँचेद। सितंबर स नवंबर तंग निज, दवा तापमान धीरे धीरे कम हाचिद, पेड़पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण निच जर्मनीऔ विभिन्न क्षेत्रों मौसम बहुत भिन्न निच, इसलिए हुजु महत्वपूर्ण निच कि निंगानु यात्रा हाम लान ज्ञयाच।